Mizaha fampisehoana sa mizaha karazagna fanatanjahantena no tiako? Aha! anahy mizaha fampisehoana ka, raha ôhatra te ho tonga amin'ny raha tian'ny tegna se i raha alefan'ol ake de bitibitika foana an-tegna de efa lany ezy fotôgna. Mizaha fanatanzahantegna ndraika de ndraikandraika akeo le olona ekipa alainao aminjany hoe resy na ôtrizany tohin'ol hoe bôl io, de ohatran malahelo fonao avikeo de mody malahelo zany anao avekeo fa avy mizaha fampisehoana kosa anao de falifaly fôna ziska tonga an-dragno ah zah.